Ijtu fruta nku'tyajpaptä ijtu katzu', ijtu limonh, ijtu mandarina, ijtu toronja, pero äj masät gustatzäkpapä je katzu', je katzu' nku'tpatät, ntzäkpatät jugo, yy nku'tpatä jejtzye niwiji'knhtumä, nkojtapyatät kana jejtzyetät nkutpa, y limonh tambien limonh nkotpatä caldo'ojinh, nkojtapyatät ensalada, ntzäkpatät jugo de limonh, u tambien cuanto't sospa manzania nkojtapya't limonh, en todo yospa limonh y toronja äj esprimitzäkpa't usytya'p wa'ku't ntze'u pollo, ntze'u carne de re de tze'pa't wakasis ja'ku't ntze'u jet'pi'k, wa'ku manhu usya'k je pyanatzajkä', nkojtapya't jugo de toronja, y mandarina nku'tpatät o ntzäkpatät jugo, nku'tpatät picadito, solo kanaji'knhtumä y todo je fruta äjtyät nconsumitzäkpatät, je naranja tambien nku'tpatät, kyu'tyajpa une'i, nku'tpatät äjtyät, kasi kumku' kyu'tpa naranja, katzu titya'p todo jete nku'tpatät äjtyät.